أفضل ضعف المال، لأن المال يساعدني أعيش حياة أفضل واحقق أهدافي. أما العمر إذا عشت أكثر، يمكن ما يكون عندي نفس الطاقة والحوافز. أسئلة جداً صعبه، تخلي الواحد يفكر ويفكر.